मुइले स्कुल पड्याबेला, क्याम्पस पड्याबेला सरकारी स्कुल, सरकारी क्याम्पस पड्या, तै बेला सरकारी स्कुलुन्मा, क्याम्पसुन्मा टाई लौन्या चलन कमुइ थ्यो। र ऐलका बच्चाहरु सबै बोर्डिंग पड्डान, तिन टाई त् लौनान तर भाइरमुणका और मान्सुन्ले खासै दिंन्दैनै टाई लायोचाही कमुइ धेकिन्छ।